﻿يا خويا أنا كنت نشتي الرياضة، أنا تحيا الرياضة كنت نشتي مادة الرياضة. على واه، أول حاجه فيها تكحال، ثاني حاجه في سبور أنا <hesitation> تعرفت على واحد الحيه هاكا، ومن ثما وأنا نشتي الرياضة إلى يومنا هذا، تحيا الرياضة وين ما كان، فيه كذا فيه بين عضلاتك يعودو ال-البنوت يشوفك عاد تلعب تعرف تق- تقارش تعرف دريبلي جري <noise> دبوس، هادا الدبوس.